Fisaboana rangotra am'tegna zany hoe karazagna vay bitika misoritra am'tegna zany sasana madio sara amin'ny savogna foagna izy, dia managna fagnafody atao aminanzy ma anao dia hosorana fagnafody, sy managna fagnafody atao aminanzy ma ianao dia ezahinao foagna izy sy ho azona loto amin'zainy sy miteraka nana dia hamera fery izy avy akeo.